Miala signy rô fa da lasaky ity vera ty teo sy raha koa raha kaniko zany izy gnanike fa da haignao avao koa isika f'efa agnatignatigny amty raha ty zash da miala siny avao, aia gne raha azo handrofa anazy hamafa anazy fa de very izy ty.